Isumutu, ari pieh ishien leh osuieh bie kile myurro sum muiesh, nzumkie zumne bon kitutule, nkie kieh bon biekile, bienwne nwne, bie wuri wuri leh ite-tchie, mie biebubieh bie nkine, bie bub mie bie nkine bie kie mieh ijie yahieh utne bie me leh tiehieh leh bie mieh bie furro-bie binne ntien lep ekpe-kpe lyiepo nien bie lu el leh leh-mpi aripo entne bon Nten arikum-kumieh nyun che bie rumi ru bemi ari bie mie bie kelu nyiehbie mlu leh mpan ari por mieh ntan, ntan bie mie lehtehieh leh me onyenn arihieh bie chie ru mie ru l-urtan chie mie mie kowu kie mie yurrie, nyurri, chie wu rrie leltur, ihieh bieburo leh iturnnu, Bemi ari bie. mie, nwarr nrie mekieh ihieh, Bemi bie chie biub bobo, nchie yurro ihieh lehtur yeh nbob bor ihieh nghieh-kilur bemi nynnu ny nnu, yeh nbro yennu bie lehmu bie lyieh isulcira kie malu-malu osuh biekurr bine, nyuri-nyuri abie ichu mukue nkoko mikie, ilamu-bie lyieh abie lyi leh Nsule leh ihieh nkie mu ari lamue lam bie lyieh abie ishini leh lpiele akii kie mie lehbie lyieh ari bie alam-lam abieh lhieh nlimi-limu lhieh munue leh ogomu iwu ochuwue ori oloro kie loro, ari bui kieburo leh beynne pute, kie hiehari kie mie nfieh, kin-kimle bie nnue yeh ari kieh imie, ari kie okukwo npie bie ninne bie bubari aribie kenni pie ari kinne abie npie leh ogumieh leh otuieh ihieh leh oloro ohieh leh ofieh oyeh kinne-nten mie pie bie leh oninu, ntur kie ari nap-nap buitem ari wunne ishieh, kihieh kie nfieh ari obuie ari ofieh ari otur leh bie leh nten biele nten oninu ari bie buchu, aribie wufurro ari bie bule wukurro, arifieh ibie mu ihieh leh nkinne-nkinne ari gomu kie isheh-elkinne-kinne mu arifieh aribie kie opie ari ure yeh lanne kie eninnu leh biebenu ari kilu ihieh